فلپائن چُھ اکھ بھرپور ثقافت وول ملک یُس مختلف ذرائعو سۭتۍ متٲثر چُھ، بشمول فلپائنی تہٕ ہسپانوی کیتھولک روایات، امریکہ تہٕ ایشیاہک کنہہ حصہٕ۔ فلپائنس منٛز چھ کینٛہہ اہم مقبول ثقافتک زمرن ہنٛز شناخت تفریح، کھیل، سیاست، فیشن تہٕ مہمان نوازی کس طورس پیٚٹھ کرنہٕ یوان۔